. Jaih la oig shiu tzai láh híh tzá láh éh áh muoh soig tzáh éh soig tzá éh aing tzáh éh aing tzáh la toih jóh la náh úh tsá tzáh náh éh ga láh áh-áh aing tzáh láh éh-éh áh la toig tzá laig aig muo áh, áh la bá kóh chiah lá báh áh sáh áh na uh oig naum tzáh <noise> náh cuáh féh náh uh tzáh toig chiu ñah aing náh uh cháh góh áh uh oig nuam tzáh, uh oig naum éh-éh ba laig <noise> áh jóh, láh joh jih óh íh úh tzáh íh muoh fú íh muoh noh ñiu, íh muoh la caig la báh chiuh la caing shia taig, shia taig na pain noh, áh noh, áh náh caig tzáh cóh nóh áh cemento náh sia taig aig aí lo jo tóh, la jó müh, la jo íh úh tzá íh la joh jó muo la já láh áh la jóh taum naing chiu ñáh au féh la muo la báh íh fuih laig ig mhuo áh jóh la bá noh ain tzá éh la toig éh la ñin chai tzáh la jo íh oh íh úh tzáh áh muo áh pou ñih la báh toh jéh la joh aáh puo ñih la báh áh naig fá tzá táh ta ló tzáh joh la muoh áh aig úh tzáh tsa La jo gi oh láh áh bá éh aing la no úh tzá muo shiu ñiu, la báh jo éh aig náh ñin chaig tzáh áh noh laa na gíh asi muoh tsá có cuoh oh oig tzai tzá tóh tsá aig la cain, la cain kóh jóh li chin la ba íh tóh aig la íh naig ñiin chai láh jáh lá shia taig caig tzáh áh jó la loig náh chim muoh la nóh íh-íh óh joh íh oih tzai la joh aug íh ain uh tzá la báh éh ain ba main noh ni kieg a jóh loig náh asi nah la bá jéh éh-éh tóh-tóh máh tzá muoh ni kieg tzá áh jóh aig la jóh loig náh.